طبعا اللون البرتقالي دائما يرتبط بالنسبة لي بالبرتقال، لإني فاكهتي المفظلة وأحبها، كمان لون <hesitation> صيفي مبهج جدا، أحب اللون ال- الفساتين باللون البرتقالي، أحب ال <hesitation> مثلا ال- الشنط، الجزمات، كمان <hesitation> سمعت في الهند إن كان في ثورة ظد الظلم والفقر كان إسمها <hesitation> الثورة ال <hesitation> ما أتذكر إسم الثورة، بس كان شعار هذي الثورة لونها برتقالي، وكل الناس لبسوا لبس برتقالي، وقاموا بثورة ظد الحكومة.